झरने ते निकलनी वाले आवाज बहुत मधुर और सुखद होत है। ए का बाराबल कहत है। झरने का पानी जब तेज धारा के पत्थरों पर गिरत है। तो एक मधुर और उल्लास वाली आवाज उत्पन्न करत है। झरनों के पास बैठ कर और उसका नज़ारा देख कर मनुष्य अपनी तनाव चिंता और अवसादों को दर करत है। जय मा बहुत है आनंद आवत है। यह के मारे झरने की आवाज बहुत मधुर होने के कारण झरना बहुत ही अत्यंत प्रसन दायी होत है।